Ila ñy seza misy laroo, ñ'antony: -Laha teña ro miasa ambirô ao, tsy sahira teña miodik'ety miodik'eroa, na mitsang'ety mitsang'eroa fa sez'eñy avao ñ'ahodikodikinteña, laha teña koa ro andapotaly aañy, anday ñy marary, marary malemy tsy afaky mandeha reñye, andesy aminy ñy seza miodikodiky fa reñy malaky.